Itaallasõq kõnõlõsõq umbõlõ pall'o ja rehkväq samal aol kõvva kässigaq. Ja sis nä sööväq pitsat ja s- taad <hesitation> pastat kõik aig. Ja nail om sääne umbõ perrekultuur, et pereq hoitvaq väega kokko ja ommaq suurõq ja sääntseq kõik aig käüväq kuuh, eletäs ka mitu sugupõvõ kuuh siiäqmaalõ.